Ndei yayapo ejercicio mbove ikaviko <hesitation> yamboipiko yanderete yamboaku, yajii misirai, <hesitation> jokoropi mbegue, mbae yayapo <hesitation> amako yanderete jakuma oi yave yamboipita yayapo jokuae <hesitation> yaja yayapo ñaivae jaeko <hesitation> ejercicio